Jadi bintang itu yang paling pande itu burung meleu karna waktu dia ba tolor saja habis ba tolor itu dia tutup dia pe tolor di biasanya di pasir atau di tumpukan-tumpukan pa kayu yang so ancor itu itu dia bikin sampe orang-orang ni tara bisa dapa depe tampa tolor itu dia bikin dua dua tampa di satu lokasi tapi tara baku jao kalu tong gale sabla kiri kadang salah ternyata ada di sabla kanan depe tolor dan itu dia simpan di situ depe tolor itu jadi luar biasa memang burung meleu ini dia memang pande pande dia kase tipu ya mangsa la katakanlah torang bilang mangsa to karna yang datang ini tujuan mo ambe depe tolor sementara dia ini kan untuk mo ba tolor itu butuh waktu yang lama jadi mau tidak mau dia musti harus lindungi dia pe tolor itu dia pe bibit nanti dari mangsa a trus selain burung meleu. Di sini ada yang dong bilang burung mamuya e selain burung meleu ada juga ofu jadi ofu itu bikapa dia pande karna memang dia bikin dia pe sarang itu memang tarada yang bisa mo tiru dia pe bentuk sarang itu dia rapi beberapa segi to untuk mo apa kumpul depe madu sabantar jadi madu itu baru dorang rapi memang dorang baku dengar karna begerak sama-sama bakumpul sama-sama kumpul itu madu sama-sama deng satu komando dong dengar dong pe ratu itu jadi luar biasa memang ofu ini dimana saja itu bunga yang harum yang dia mau kasana ambe itu depe apa bagian dari bunga tadi supaya sabantar tu dia jadi madu dong kumpul jadi dia tau mana yang yang dia pe kualitas bagus untuk jadi madu dia tau tara samua bunga itu dia ambe itu dia pe bahan itu untuk jadi madu.